خیالی مکالمه جاری ساتل ټوکی نه دی زما په ګومان باید فکر وسی او بیا جاری وساتل سی هرڅوک د خیالی مکالمی جاری ساتل نه سی کولای او د هرچا د پاره دخ یالی مکمالی پوهیدل هم اسانه نه دی